Imi in tsin kidi tak yit, kuyak fi imi shim iko hywɛ wo ayɛt nayak fɛ ba nyafɛ na yet na fi mben yit ni ibaas, asirik yet azining ayɛt e, adom yet azining ayɛt e, aje yet azining ayɛt e, adankan yet azining ayɛt e, iku yet izining ayɛt e na vaat, ni zizek, ni ica gam, ni kam, na tɛrɛ, na sirik. kuyak ɔng, nwat shim yi iko makiyi. Nek anɔng imi tsin fɛ na banet kuyat e yɔng ko, ku di se gyat nirɔm. Nek anɔng, ayɛt kuyat fi mi tsin tak iko, ka gam, ikap ide, ki inas ide itsot ide ki iwuruk, ni bi ni korong ki rasak, da tsɛk ide. Aje, ikap ibyat e bɔsh, ki kap bɔsh ɔng, ida bi tang abong e ni di tuus, ki di tuus na bonge ni bi ni di tes narik, ni bi ni kubuk, kɛ abɛ ta irun, da rung ni ya. Adankan iwu ma ba kap ibyat e naba di tsna ba tsɛk, na ba sep e. Adom iwu ba kap ibyat e aratek na ba bɛ ba tsɛk adom ina ba rung ace me naba tsɛk na ba di tuus. Ihywi, ide ba tuus ide iwuruk kɛ ayaba, Ayaba iwu ma ba tuus iwu, a vaat iwu ma ba tuus iwu. kuyak ko, kyak e yɔng ko kuyet ku fiit ku yɔng fi nwat shim yit iko hywɛ wo ni mben yit. Imi ma in kuyak e yɔng in shim iko kɛɛkɛyi. Nek anɔng imi tsin fɛ asirik e, ni kuyak fiimi mi tak iko, asirik, iwu, ayɛsɛp kayɛt iyɛ. kɛ kanu iyɛ fes, ki ngɔn sɔ sirik ada ka yɛbɛk kanu yɛ kyang. Nek anɔng imi tsin fɔ, asirik wu fɛ se gyat ni tun di te wɛng niwu na diding ninyɔn.